إذا رجعت خمسين سنة لورا ،أول شي بحاول أفهم الوضع التاريخي، شنو الأحداث المهمة اللي صايرة؟ وشنو التكنولوجيا اللي يستخدمونها؟ عشان أقدر أندمج وأتصرف بطريقة طبيعية، عشان أقدر أتعرف على الناس وتعلم منهم، وأستخدم معرفتي من المستقبل بطريقة تفيدهم بس ما تخليهم يشكون مثلا إذا شفت أحد عنده فكرة مشروع ممكن يساعده بأفكار حديثة تساعده تطور شغله.